Se la carn al e crüa e pensu ma d'mangela ën cul di li a cunven bütela vìa, magari meza giurnà ënt ël frigo, ma pöi ëntà cungelela e alura pöie tenila për ën po dë temp, së ënvece al e cöita al e sempre mei finila, però pöle sempre tenila almeno dui di ënt ël frigo e pöi dopu deve però consümela